Embanua lalumpei ninea lingasik loyot oh heredai wiani mbanua woh ntempo semountep semelate mountep bitu embarente wan, tubat selai tiih nitum poun tepanea woh embanuai ih entina nemanea <hesitation> apa supaya seteu lewo seri bisa kaworem, nitum sejarah ne wiam banua.